अपन मनोरंजनके तहिन जनावर ओईन् के प्रयोग कर्ना एक्दमे अनैतिक काम हे। कहिक कह्लेसे ओईन् फेन मन् हे। ओईने फे जीव हैं, ओईन् फेन पिरैता, ओईने फेन महशुस कर्तियाँ। ताभिकमारे हमरे अपन मनोरंजनके तहिन खाली कुईफे जीव जन्तु होइल जनावर ओईन् नाई प्रयोग कर्लेसे बढिया रिही।